Eeee! Da aradalana moa satria amaro gnolo, tsy manao ny asany soa ohatsy laha tsy eo ny mamapaisa azy ka la asiatech- asia an'igny -mamapiasa technologie ategna ka araitenga maso reo amin'ny asa eo ndra ategna tsy eo la mino marimariny kokoa aho fa mataotsy avao reo la ataondreo ngasa.